Mbeeti, akaru karuarenda jepi vaepe, ajata yave amoape aja cabaña rio pirai je <noise> vaepe jokope ipora seve jaema oimesa tëtä pe ñai